Фарҳанги Австралия омезиши анъанаҳои австралиягиёни аслӣ ва таъсири ғарбист. Спортҳо мисли крикет ва регби дар ин кишвар бисёр маъмуланд. Табиат ва соҳилҳо қисми муҳими тарзи зиндагии мардуманд. Австралиягиҳо бештар озодандеш ва дӯстдори сафар мебошанд. Ҷашнҳои миллӣ монанди Рӯзи Австралия таҷлил мешаванд.